Wabe se ba bia nɛ ma ba <hesitation> obo'obo'a lowɛ bun unyi ro obo'obo un ma mi woro lo ɛbwɛ kwa ɛbwɛ ɛbwɛ nɛ mi han zu'in han jua doso mibin a baro uma'ara uma'ara uma'ara ma <hesitation> ɛbwɛ lowɛ o bɛ ma mu bere don o ho uma'ara so a juanɛ lo we yɛrɛ ma mi sura culɛr ra lo sura dɛrobe um lo we webun puna a sɛra mi te lo yan we webun puna a sɛra mite yirawe aro ji mi lo juanɛ mi mina a mi cɛ a ji a mina twa kwa donk to mu lowe we lo uma'ara a juanɛ lowe yɛrɛma mi sunu sura <hesitation> culɛru ra